Oma-ma ijie ari chie ori wu kin and obic mug leh ijie yeh opie ko yurro leh chic omama nuia oku okile ijie yeh wu orue ochu, okiele-kielo chic ari awu ochuieh wu lemkie leeh ochui yahnnu wu obie mua wu opie wu leh iyurro inne bic chie wu opoc kic kinnkim leh berem kie ayurro bie chie kie lebo ko okinnu leh kic ari wu bifin oma-male utubo mua inne opom-pom leh but binn lehkumua leh ori kie uteb okie-kic mua vhilele ori chie pon leh ofie kiele kiele yunnu opom-pom leh oyurro leh kie nten okiele bom ari bic ric leh ijie yeh chie pom-pom leh mua ofie yeh okiele mua ari piere-piere ochu ijie yu bic ko bie chic wu olun kie lochu yah wu ori wu kin yah obim-bim okiele mua inne opiere-opiere oyurro leh bic chie ogohokieleh lerno leh mpan ayeh